ایتھلیٹک کارکردٕگی بہتر بناونہٕ خٲطرٕ چھُ سٹیرایڈُک استعمال کرُن دھوکہ دہی ماننہٕ یِوان، تہٕ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کہِ کھلٲڑٮ۪ن کھیلَن منٛز حصہٕ نِنہٕ پٮ۪ٹھ سزا یا پابٔنٛدی لگاونہٕ یِتھ۔